Gny voka-tsoa haiko hoe amin’ny fihinàna hany manta zao, izy aloha tena complet tsara le- le calories agnatin’iny sakafo iny. Fa ny voka-dratsiny koa zao, lafa izy tsy voasasa soa iny, lasa mamparary kibo izy lafa hohaninao.